Ekkitaki ɗemle ɗuɗɗe e wodi alfanu fere-fere, alfanu goo a waawai mbolwa e moye no ngiɗɗa to ni e nanaa ɗemgal ngal aljotoɗa, a waawai bo keɓa kuuɗe e kotoye to ni a waawai na ko un wolwaata bo amma a wolway un nanumaa.